Biby jiaby edy malôha misy masony edy ai, fa misy karazana biby fognagny andro keka fogna izy mahita, dia misy ndreky karazana biby andro aligny fogna izy mahita dia karazan'ilay mahita andro keka izao olombelogno, olombelogno izao andro keka fao izy mahita kaofa aligny tsy mahita koa izay no ilantsika ma- mahatonga antsika mampiasa lampy na mamelgno jiro iny kaofa aligny, dia ôhatra vôrogno ireny, ireny tsy mahita andro- andro aligny koa, fa misy biby ndreky dia efa andro aligny fogna izy mahita fa andro keka izy dia lasa mandry fogna izaigny izy aza- izy andro keka dia aligny igny izy mandeha mijekijeky, dia ôhatra iry <hesitation> antarekitry, karaham-boalavo igny izy fa mipetaka amina kakazo izay izy sady magnaraka koleran'ny kakazo izy dia matetika efa andro aligny izy vao mandeha, dia kitsidintsidy ireny koa.